Ny fomba ataon'ny vitsika mba hamoronana na handrindrana ny adiam-tsika de tsotra ny rarakivin'ny zareo no ampiasainy ah, ao anatin'iny rarakivy inty de efa misy <hesitation> marika amatarana hoe ity vitsika ity ah de mitovy karazana amiko izany hoe mifankafantatra izany ny vitsika mitovy rarakivy, de rehefa mandeha ny vitsika anankiray ka mametraka rarakivy ah amin'izay andehanany, raha andeha hitady sakafo izy de manaraka iny rarakivy iny fotsiny ah izay vitsika mitovy karazana aminy.